<hesitation> terkait dengan pekerjaan ini, bagi beta samua pekerjaan itu baik, yang penting halal, itu yang paleng paleng pertama, yang kedua pekerjaan ini yaa katong mo nilai akang pung <hesitation> apa? Pung hasil itu pasti ada beda, orang karja di kantor, deng orang karjaaa jadi apa? Buruh di <hesitation> entah itu di pasar, <hesitation> apa? Di utang, atau <hesitation> di bagian nelayan itu pasti hasil-hasil, hasilnya pasti beda-beda, cuma beta mo bilang bahwa yang namanya pekerjaan itu yang paleng terpenting adalah katong batul-batul katong kerja dengan sungguh-sungguh, <hesitation> katong mencintai pekerjaan itu, deng apa? <hesitation> inti nya katong karja sesuatu, itu jang katong berpikir capat-capat selesai la katong dapa uang begitu tapi katong lebi berpikir bagemana katong karja sesuatu par orang ini, sama deng katong karja par katong pung diri sandiri kaa par katong punya sandiri, supayaa orang yang tadi karna hasil kerja ini kalo sampeee orang puas. Itu pasti katong hati sanang, tapi kalo katong pung pekerjaan orang seng orang seng puas deng akang tu kan secara otomatis <hesitation> bagi beta, ketidak keberhasilan dalam kerja, beta seng berhasil dalam kerja itu, karna tadi tu beta pung pekerjaan su su luangkan waktu, tenaga, baru akang biasa-biasa saja, kaya beta rasa kurang bagitu, artinya begini, karja ni nanti ada uang itu dong seng mungkin kase katong uang yang ada tarobe-tarobe sadiki, jadi katong karja jua, soal akang pung kualitas jang tarobe-tarobe lae, soal akang pung bagus, itu harus betul-betul bagus supaya, inti nya akang inti nya tu ada di sama-sama sanang jadi, <hesitation> menurut beta pekerjaan apa saja, yang penting pertama tu yang penting halal! Itu dolo, yang kedua katong cinta pekerjaan itu, katong sayang pekerjaan itu, karna memang dari pekerjaan itu katong bisa kas makang katong pung ana deng katong pung bini <noise> deng pekerjaan yang halal itu seng, seng bis, seng kala penting karna, kalo uang par ose hidop se pung diri sendiri, itu seng da masalah. Tapi bagemana kalo se uang yang se dapat, se kase makang se pung ana, se pung bini, se pung bapa, se pung mama, se pung ade, deng uang yang seng halal tu kira-kira nanti akang bagemana? Jadi memang, <hesitation> halal itu juga sangaatt penting! Deng kalo mo karja, batul-batul katong karja, supaya memang <hesitation> apa ya? Hasil kerja itu batul-batul orang sanang, orang nikmati katong pung hasil pekerjaan itu, deng beta pung kebiasaan, beta biking sesuatu tu, sama deng beta biking par beta jadi beta biking, katong ini kan par katong kan pasti yang terbaik, terkadang orang berpikir biking par orang yang penting capat-capat laa selesai laa katong dapa uang tapi, beta lebi lebi-berpikir bahkan, ose mo kase uang par beta, beta justru malu deng beta pung beta mo malu par tarima akang bagitu, tapi, yang beta justru yang paleng utama itu uang itu bagi beta tu bonus laah gitu yang penting beta pung karja ose hati sanang, ose sanang deng beta pung pekerjaan, itu beta hati sanang suda itu, kalo memang se mau kase beta uang par beta karna memang beta ada karja untuk'e, hidupi beta pung keluarga alhamdulilah sukur dan itu bonus bagi beta jadi. <hesitation> entah itu di kantor, atau di jadi buruh di luar, bagi beta kalo memang batul-batul katong tekuni pekerjaan itu betul-betul katong apa? Mau apa? <hesitation> mencari napkah yang halal maka katong harus karja secara baik, sesuai dengan apa yang dong minta, sesuai dengan petunjuk, aa sudah deng, kalo perlu ada bisa biking labe sadiki par katong dari dari-yang dong sarankan supaya akang lebi bagus, biking akang! Karna pasti dia berharap cuman sekian, tapi pas katong tamba ini, waah itu begini tamba jadi, luapan senangnya orang yang kase katong kerjaan itu, kalo dong luapkan kesenangan dong betapa luar biasa nya senang nya katong, dan pada ahir nya katong pung hati sanang lai, katong dapa uang lai bagitu, jadi supaya akang <hesitation> apa ya? Pekerjaan itu dia selesai deng baek gitu jadi, bagi beta, soal kerja itu soal nilai, kalo se karja par dapa uang, beta pikir banya orang bisa, tapi kalo ose kerja mau karna. Ose mau kualitas kerja dan orang yang kasi pekerjaan itu sanang? Beta kira itu akang pung orang satu-dua saja, jadi itu susa par cari tapi, inti nya kalo memang betul-betul kerja untuk cari hidup par <hesitation> keluarga, maka karja yang baik supaya dapa hasil yang halal karna katong kas makang katong pung ana, katong pung bini deng katong pung keluarga, beta kira itu.